Kubui kok khe phan gwnang phiyaba jora jora khe manna bagwi kwrwi. Abo no wng kha wngwi tongmani tei wngwi tongmani puilani phiya borokrok abono kwbangma jorao tei kaisa khe nangnai. Khoroksa khoroksa sakha kubui kok kubui hwnwi tei khoroksa khoroksa poito khlaio abo nukmani sakao depend khlaio. Abo ulrogo shitera wngwui eba belai kheno hamya wngwui mano. Puila paithago kubui kok khe klaijakma kubui kok nainani bagwi sahorma nangnai. Abo wngkha kwrwngwi tongmani sakni poito khlaimani eba chini ganani swngcharni. Tatal kok khe jorani bagwino khakchangma rwnai phiya kubui kok khe jesa phano hamya wngwi tong phano aboni ulo chwngno phiyogwi mano. Kubui kok khe kubui kokni kok simi ya. Abo wngkha buji thummani sakno saimanmani tei kubui tongmungno nuknani muchungma jesa phano wngwi tong phano.